نعم، نحب نسافر للفضاء! الفضول يجذبني، ونحب نشوف الكواكب والنجوم من بعيد. تجربة السفر في الفضاء ستكون مثيرة وستمنحني فرصة لفهم الكون أكثر. فكرة رؤية الأرض من الفضاء تجعلك تحس بحجم الكون وعظمته، وهذا يجعلني أكثر تقديرًا لجمال كوكبنا.